घृणा का अर्थ है नफरत या द्वेष। यह एक ऐसा भाव है जो किसी व्यक्ति। वस्तु या किसी और चीज़ के प्रति अत्यधिक अप्रसन्नता या विरोध को दर्शाता है। जैसे एक आदमी किसी दूसरे आदमी के काम से। या उसकी सम्पन्नता से नफरत कर सकता है। या उसकी आर्थिक स्थिति से नफरत महसूस कर सकता है। अगर एक व्यापारी को कोई व्यक्ति सामान खरीदना हो। और वो कम पैसे देने की बात करे। तो व्यापारी उस व्यक्ति को सामान तो दे देता है। लेकिन अगर वो ज़्यादा पैसे देने से इनकार करता है। तो व्यापारी उस व्यक्ति के लिए नफरत महसूस कर सकता है। यही नफरत है जो लोगों के बीच आपसी लड़ाई और आपसी दंड का कारण बन सकता है। इसलिए यह अच्छी बात नहीं है। सबको प्यार से रहना चाहिए और किसी के प्रति नफरत नहीं होनी चाहिए।